पुर्व अनुमानित दिन चर्या त गजवय अच्छो हुईगओ कल्ह अव मय का का करेहओं आजय समखके धरंगो कहेसे कल्लहको काम करन सजिलो हुइजयहय । अन्यथा का करओं का करओं कहन हानी होत हय । और खालीत आदमिक बैठनय ना पणो काहे कि कहानी कहत हयँ कि खाली दिमाक शैतानको घर खाली रयहय आदमि अनापय सनाप सम्खइगो अनाप सनाप काम करैगो । तहिमारे पुर्व अनुमानित दिन चर्या एकदमय अच्छो । हमय कल्ह मोय का करन हय आजय सेडुल तयार करलेन पणो मनमे चार्ई बोके मय कल का का करेहओं कहिके आजय मानसिक रुपमे तयार हुई जान पणो वो एकदमय बढिया हय ।